In nikan kuatlapanalistli kuak tech así san tehuan ti mopatía tikui se xoxok huan ikan in miel huan inkon totonkin tikua tik tlalia in xoxok ipan komal hasta yekhuiksi huan niki kuak de sesek tech maka yet kalaki kan temazcal huan ye ti mo xixiuia para ti mo itonia incon seki ki chihua huan kuak totonkike ye tech maka se tomatl mo tlatlalilia huan tla de ke amo ti kita tech namiki pues yo tiahue ihuan tlapatiki ompa yo tech maka in patli huan inkon yi tech panahuia pero inon tech panoa porque amot tenderoa okachi in chokotzitzin amok tenderoa maka ti motema huan ti yemankike huan ti kisa huan in yehuan amo mo tlakentia ye san incon yatinemi huan kin huiteki in ejekatl huan seseya inonik kin maka in kuatlapanalistli